No liɗɗi baddirta a tawan liɗɗi to e badda fu, mwaɗugol sonyugo nder diyam fa sonyongon wuto yaasi. Walla figo ndiyam fa gia diyam ɗan e ɗan sonya. Nokkondu e wodi liɗɗi latindi hona damsa'en to e ɗi badda fu a nanai ɗi, kikanno amma wana hono no babba nakuti sikirta. kandu e wodi sikangon ngon um fere, kan woni liɗɗi mauɗe tawanɗe nder diyam ɗen. ko ɓuri hewugo no famirta e ɗi badda fu e diyam ɗan a yiyai no ɗi gaɗata haa ngia bote-bote e wurto e ndiyam ɗan. hilla ley ɗi eurata fa wurto dow.